घोल चोडशेओ रान्नांत अस्तात आदलो। लोक घोलिन रव्तलो शिव वाघ आनि हेर। तोडीं जाणावरां रान्नांत घोलिंत रव्तात तोडेया। जोग्यांचेर व्होड़लेओ व्होड़लेओ घोळी असात। तोडेओ घोळी भीतुरलेआं सोबीत दिसतात तान्तून। वेग वेगल्ले फाटोर हीरे आनि मिनेरल्स मेळ्तात।